Teako aloha ñy mandeha aminy ñy toera fisakafoana lafo sakafo ;i fandania fe mba misy ñy raha vaovao reny ñy tsihovin-teña. sakafo vaovao. vô sakafoanin-teña. vô hitan-teña. zay ñy.